Ny atao hoe jiro fañahian'amposy da findaisy aminy andro aliky da misy ampola za ñy da asia vatoharatsy na pily. Da iñy no mampisy herinaratsy mampirehitsy le ampola.